Kapohigna karakan'atody, atao agnatina bol. Kôfa miraraka agnaty bol izy, karokarohigna amizay. Karokarohigna izy mbô hifangaro tsara. Kôfa vita zay, alaigna lapoaly, apetraka ambonin'ny fatana. Dia araraka amin'izay ny megnaka. Vita zay, araraka agnatin'ny lapoaly amin'izay atody. Indesina- Endasina amin'izay izy avakeo.